Ja ku pescado jiaa tiuku ioxi io ja tiburon io ja <hesitation> armadillo tiuku io jiaa xiti ndiute ma'a ja titata jiaa io io hore na'ando la'a nombrexi xukunando tiuku ko ja ku tarantula ña'a janikuna'ana nanxeeniti tiburones pescado jiaani ximinaa ja io xiti ndiute.